Ny atao hoe aspiratera dia fitaovana iray ho entina hanadiovana trano ary koa hitrohana vovoka any anty <noise> lava_ trano retraretra hita eny an- eny rehetra eny ary koa izy dia manamora ny fomba fanadiovana trano.